Nikamivukia ikero kenyi kakwa nichianze ifanya usafi, nikamfanya usafi nde kora chai. Nikamkora chai ndewitiraa vachuku vakwa na vana kolevakeo vandenywa chai. Ndevia vana vandenghenda shule vandewahi shule ikerwa. Vana vakamighenda shule nalinyuvaha na endelea na shughuli tingi tahio kenyi nighire nguku. Nashumia ghuku, maana nguku taluvaha nitelisha nughulie kijo mathetha nihende- ho kenyi uvekwakiwikiya naibanda yavo ufanyile usafi. Na ng'ombe niondoe ishami nighende ngeduka mara gha ng'ombe nifunye sari. Nevikie mara ng'ombe niwiluvahanii andaa ikora luva kijo chakwa ikyo nikipangie chamthaghari. Nikamikorera vana kijo njikora mapema kimechaniwa hina biashara yakwa kunu dukani. Nakora vana vakwa kijo mapema na vachuku navavikia hao. Vakicha nao vandondoa vandea, vandelelolea na ghuku na ng'ombe kuteendelea kuya. Nao vaendelea na shughuli tingi tha kenyi ni vyombo ni duka hemara kachavo kwaho hanginighenda shambeni gherema rema uirulialulia ihunu vana enyi ndemifuma ike dukani. Dukani kakwa naho naikaa haoo mpaka nairima ifika mphiri thingi saa nne saa tano hata, thailinga ndefika dukani ndeikaho dukani mpaka ikifika saa kumi na iwi nandahewia kenyi. Naaa biashara yakwa enyichighenda iyondolea ni moshi kana Darisalamu nandu chighenda igondoa mthigo. Na nairima ikaha hata mweri umwi naghende hegiondoa mthigo. Kana thatingi nenderuma ndivo ndehendiwe maana mpaka mthigoo udhunguke dhunguke mthigo upungue na ghende hengishika mdhigo. Na biashara tuki kipindi chama thikukuu niandu mthigo wechifuma fuma mira kipindi chahe katikati nighenda mboa mboa duadu bora upate pesa yeya na vana va- vaghende shule. Na nifundu nchiendelea kikuyo vathakipindi hiki kya mwera mwera huanza shughuli tia va nyingi vethikinare matathi na chai na biashara nikae luva naandaa andaa shamba nishughulikie shamba hagire irema uteme vitengo uhikie mbolea. Piritingi na dukani sichi gethikanyi narima ikaa kenyi hata kutwa nzima. Mchana veri na vana vafumie shule nichata nithaidia nithaidiane navo na shuhuli takwe za kenyi. Na muda thonge kenyi nairima ifunya hata ng'ombe takwa bwang'aho nilolie lolie wembimbi heu bwang'a na nguku tafo kutile kele kemecha nkutishighatie mara. Pia na mthangalapho huifo mbai, na nguku luva ukafunya ukaradua bwang'a na vana vake shule kuninga mbenii yaende dukani na biashara. Hagire mirondwe ichira yagwara nguku yairima yamandeghe. Harima ya nguku na vandu vengi vachira hata vaiva. Mira mfiri ntifunya rebwang'a nikuita ena biashara thinaghenda nichanikaeho kenyi. Maana luva kwalea na vipato ni fidu fidu, wapata kunu nguku kwairima waishughulikia wapate kijo kyakyavo kioshe kyio kevachanganyira kimechawiri maifu ifungiadu nyumba muda thoshe. Heshigha thingi uifunya bwang'a micha ipate mahitaji ghakwe gaya marwe marwee vadudu mthangalala nguku chia findo fingi na ng'ombe kaifunya bwang'a nawe aipata mwanga yaya hena maharage ngiko bwang'a. Kwahiyo luvaha shuhuli teru ni nyingi kunu vughonu. Yaani ni nyingi mno fuchihira. Namfiri toshe thikicha dukani ni njecha mfiri umo umwedu thari kipindi chamasikukuu ni handu nichiwahi dukani.